Nëse kulla kish pasë naj dritare ose naj hapje dikun, e kisha përdorë naj objekt reflektus, si ni pasqyrë ose xham ose naj metal të ndritshëm. Mandej sinjale kisha çu nëpërmjet, n'qofse kisha pase naj litar ose i kisha shky teshat edhe i kisha bo, formu si litar edhe e kisha lidhë aty te xhami si ni lloj sheje. Mandej edhe kisha bo zhurrmë, kisha bërtitë sa q'kisha mujtë, me krejt fuqinë ose edhe i kisha mshu me naj objekt t'fortë atyne metaleve që jon brenda aty.